Ny carte bancaire ilena rehefa alaka vola igny, de izy io an misy efa misy fitoerany toerana sy zany hoe aketo carte bancaire, de atsofokanao akagny agnaty machine akagny zany igny a de akeo anao manindritsindry hoe mot de passe e codenao e, de mivoaka akagny mivoaka avy akagny vola.